Lon, bɛɛ, cɛɛ, naarɔ, so, nyɛ mizi, nyɛ muta, nyɛ runɔ, nyɛ zacɛ, nyɛ zabɛ, zabɛ plɔ lo, zabɛ plɔ abɛɛ, zabɛ plɔ acɛɛ, zabɛ plɔ anaarɔ, zabɛ plɔ aso, zabɛ plɔ mizi, zabɛ plɔ muta, zabɛ plɔ runɔ, zabɛ plɔ zacɛ, zabɛ abaa, zabɛ abɛɛ plɔ lo, zabɛ abɛɛ plɔ abɛɛ, zabɛ bɛɛ plɔ acɛɛ, zabɛ abɛɛ plɔ anaarɔ, zabɛ abɛɛ plɔ aso, zabɛ abɛɛ plɔ mizi, zabɛ abɛɛ plɔ muta, zabɛ abɛɛ plɔ runɔ, zabɛ abɛɛ plɔ zacɛ, zabɛ acɛɛ zabɛ cɛɛ plɔ lo, zabɛ cɛɛ plɔ acɛɛ, zabɛ cɛɛ plɔ anaarɔ